Ny amiko manokany aloha gny asa tena tsara soa agn'amiko: voalohany, asa agn'amiko tsy misy raty lafa azahoa vola, de magnaraka an'izay koa ny asa atao koa miankina amin'ny raha nianaran-tegna, ohatsy hoe nanao dokotera aho de magnam-paniria am'izay zao aho hoe hitsabo olo, karaha zay; <noise> de raha ohatsy koa aho hoe zao hoe mpandrary asako de mandrary aho zany, miezaka aho zany hagnasoa ny asako igny satria le raha tiako.